Laha tena i moa ñalika isan'andro mila manao fanatanjahantena: - mba hitanjanany fahasalamany ñy vatany noho ñy sainy. - Arakaraky ñy hahabo ny heriny ñalika avao koa; eo ñy ahafahany manao fanatanjahatena zay aminy ankapobeny. - Tokony hana telopolo minity sanandro ñalika hanavany ñy fanatanjahatena; miaraky mihisa aminy teña aminy ñy fanatanjahatena zay na andesy teña mandehandeha aminy ñy toera malalaky eee, ahafahany mañenja ñy vatany.